Kofi kanji noye goduɗen e wodi, kofi biyeteɗan arababa, e wodi latide du e nyebbe. Ɗe arababan kan leyɗe mabbe ton awata ɗum leydi men nin to e ɗi ngadira nyebbe meɗen. Waɗira nyebbe baleje e wodi jibetebe nyebbe daneje.